Kunni ri kampongku nu lohe buangang na punna na ni paka anui capia ka kulle ni pakanre, ni erangangi i ere inung, ka nakke nu malling todo ma ap-akkalahaki capi ka injo capingko battu ri umuru ruang bulangi ku halli injo ri taua <hesitation> ku kalahaki i sakgenna riek pole anakna nakke to' ji sangnging pakanrei, panginung i, sakgenna riek anak na na injo anak na ka ballo na pole ka langsungi nakke anganui jari kulle langsung dampu inni pertama ku halli na injo capia ku rio i nampa inni pole erena inni nu ku pakea anrio nu maing ni baca-bacai ri tu maccayya injo do supaya nakua taua angkua <hesitation> dampu injo capia lampa ri gitte supaya tala sessa tokki ni sakring aklampa pakanre i punna ni tambangang i pantara ri kokoa nakke ri kampongku, ka nu lohe palukka na ballo na injo pole punna pilihara ki capi <hesitation> kulle na hokka injo palukka a capia ka punna capi a na isse i kalenna angkua la ni allei Na talia todo patanna pole ngallei injo pole ballona capia injo ka kule ni balu sallo punna butuh kalia ki ri doik nampa ballo na pole kulle ni pake akmodala usaha injo injo capia injo arenna capingku ballo na to' pole ka bicco arenna ku arengngang i angngura ni pangkuai bicco ka matanna anre sihali a huta i, nampa punna ku pakanrei biasa injo capingku, ka biasa ping tallu lalang si alloa biasa todo pinruang ji ka biasa ja ri kokoa ji ku tambangang jari lohe ji kanareangang na kunjo